Ny climatiseur a, izy io moa zany de vata mandeha amin'ny herinaratra, de fomba fiasany a hampangatsiaka ny efitrano: <hesitation> io zany a efa misy zavatra kitihana aminazy io, hoe raha hoe mafana zany ao anatin'le efitrano de ampidinina le maripana, de izy io koa nefa afaka hoe raha mangatsiaka ao anatin'le efitrano, afaka hoe ampia- ampakarina ilay maripana.